الشيء الغريب الذي حدث بحياتي هو عندما تكون في مكان العمل و تكتشف مدى تسمم الأوضاع في ذلك المكان و كيفية تفكير الناس.